Ñaan dande ndáank kay báareela anoran mak undíman bañaan acíink. Baloŋ ceep yi wokooŋalaţ yul, mëëndooban këëndoobaa káceep ngi bandeela uwáráţ. Kootíisëwan acínk cíimbaloŋ sa bëënkáaţa kaŋal pëënde bël. mberësá këënjuŋ unkalúdú këërunka uwin iñaan dúundeewul undoolanul ţí ulef di bëënjëëlan uliyëk bí, bëënjëëlan bínúunde bí bëënţeend pëyës dí ulef. Díi undíman ndaank ţí bañaan cínţínk, iceepiwí ţí cíiw ubëëţat bañaan bëliyëng ná andeebël dí káandoolan, bëënjëëlan uliyëk, bëënjëëla mëëncam mëënde kaaburan <hesitation> ulef.